القراية يعني من الهوايات البحبها يعني <hesitation> فبتحس بيها أنها بتنمي قدرات الزول وتكون مطلع عارف الحاصل شنو في الدنيا ويعني بتزيد من ثقافتك بس ماف للقرايه فبديت من ما انا بقيت بعرف اقرا مثلاً واكتب وكده فكنت بحب القرايه يعني كتير وبقرا كتب ثقافيه وكتب دينيه وبحاول يعني اني انمي من قدراتي